Të vjaxhuar shpisu mund të ketë anë negative, si ndikimi mjedisor për shkak të emetimeve të C O due edhe rreziku i një uniformizimi kulturor. Është e rëndësishme të vjaxhuar në mënyrë përgjegjëse edhe të çëndrueshme.